Benki ni nyumba iaghiwe rasmi kwa ajili yebhika matundu gha bhandu, mdu kamukumba kandokakwe acha abhika petha takwa ho. Naili akashija ikekindirio lathima ache afanye utaratibu lwefunya petha tia na nihandu haghire bhandu bhathonie bhairima bhahire kathi. Na ninyumba iaghiwe kwa ajili yebhika matundu gha bhandu ili bhandu bhana ibhiwa. Na ukamighende haya kwafunya petha thapfuno kole kufungire nyingi kwathindikijwa, kwanikwa mthindi thaji ache akuthinkije lakini petha itibhika kenyi haghile kula nikileha bhechibhika petha hena Nyunga hena fitela, hena fyuri kana ishimia rubai. Henaikyo petha titlechireka. Lakini lubha bhandu bhakyabhika petha thabho haya miaka ikani thiikaeho. Hata kaepwa mwana wakwe acha anikwe petha thakwe. Hena benko nikindo kicha thawa kighire bhataalamu bhaihi ithuntrha matundu, petha thabhandu.